Ma iks kimmähe pigemb jalutanuq. Ma ei saaq tuust arvo, mille piät inemiseq niimoodu, nigu arost ärq, muudku juuskma ja juuskma. Võtaq kõnniq rahuligult ja kaeq ümbre, miä sünnüs ja kõik om väega illos.